tagiaga aw tashk_idi niga kasirin tawo ideananga ta tagiaga ilun, wildi ken kuraka_ka batared nane tagia tagia ilun, askrin tagia tagia igina tarbush iginan tagia ilun, <hesitation> shebabari masalan mashala tagnikani, mashaka ken hamiyaley tagiag idenan, <hesitation> enji ken urka <hesitation> nurka kena urtene ken hafada shigerti kawadilamu tagiag ideana.